नेगेटिव संख्या गन्ना हे कह्लेसे जिरो, माइनस एक, माइनस दुई, माइनस तिन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छे, माइनस सात, माइनस आठ, माइनस नौं, माइनस दस, माइनस गेरा, माइनस तेरा, माइनस चौदा, माइनस पन्द्रा, माइनस सोह्रा, माइनस सत्रा, माइनस अठारा, माइनस उन्नाईस, माइनस बिस अस्तिही कर्के आगे बढत् जाई।